विदेश में कार किराये में लेने के लिए हमें महत्वपूर्ण चीज़ें के पालन करने आऔत। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हमें मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कुछ देशों में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की भी आवश्यकता हो सकत है। खासकर यदि हमो लाइसेंस अपनी यात्रा किए जा रहे देश की भाषा में नहीं होत आए पहचान के लिए पासपोर्ट की भी ज़रूरत पड़त आए। कार किराये पर लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता हो सकत है। क्योंकि किराये के दौरान सुरक्षा जमा राशि को भुगतान <hesitation> इनके माध्यम से हो सकत है। जैसे हमें ज़रूरत के अनुसार कार चयन होत है। जैसे छोटा कार एसयूवी कार होगै लग्ज़री कार और बहुत कुछ अनिश्चित किया जाता है कार किराये की बीमा योजना के लिए उपयुक्त है। कुछ किराया कंपनिया बेसिक बीमा शामिल करती है। लेकिन कछु नहीं करत आए हमें सबसे पहले कंपनी पे ध्यान देने आऔत और लाइसेंस हमें पास इंटरनेशनल होवो चाहिए। जिसमें हम गाड़ी विदेश में चला सकत है।